هو، زه کولی شم تاسو ته د پولنډ د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د پسرلي منځنۍ برخه ده، چې د هوا شرایط یې د مختلفو سیمو په اساس توپیر لري. هره ورځ شاوخوا اوه څخه تر نهه ساعتونو پورې لمرین وختونه شتون لري. د میاشتې په اوږدو کې د باران مجموعي اندازه شاوخوا دری پنځوس ملی مترو ته رسیږي.